اذا كان فيني اختار بين التحكم في احلامي او في احلام الاخرين. كنت بختار التحكم في احلامي. والسبب ان احلامي هي عالمي الخاص. ولو قدرت اتحكم فيها كنت بصنع قصص واعيش مغامرات ما تنتهي اقدر استغل الوقت اللي انام فيه في تجربة اشياء جديده اساويها مستحيل اسويها في الواقع مثل الطيران او استكشاف عوالم خيالية.